Inaman kuni dirbu biri aminaa ak amtan wo nyogolo lukua kulis won dansa yeden kadibine ka hamtu dagarsisit jira ka amtan mafano wo ak amtan hare maret won sun hamtua yeden ama wo amtan bines ka full lama ak amtan wo shimpire kuliftu lubua shimpire ak amtan rumicha wo ishin lila kulifte won sun lubua yeden makadani wo bambo wor dufine won ak fara makadanii.